Tsy misy, zato no folo, roa polon-droanjato, telo polo no telonjato, efapolo no efajato, dimampolo no dimanjato, <shushes> enimpolo no eninjato, fito polo no fitonjato, valo polo no valonjato, sivampolo no sivanjato, arivo, arivo no drala zato, arivo no roanjato, arivo no telonjato, arivo no efajato, arivo no dimanjato, arivo no en